نفضل نعيش في مركب يصلح للسكن, على إنه نعيش في فوق معلقا فوق شجرا, معناها <laughs> كومين في الآخر, هذيكا تبدا معلقا فوق شجرا, بينما في مركب معناها يصلح للسكن. أليس كذلك, هو كذلك, معناها وكون النهار تشوف العباد, وتمشوا الكل من ش- وتنجم تحول أصلاً من مكان لمكان معناها, أما شني معلقا هذي فوق شجرا.